Ndubu yinodon ndajime boligrafo ian kaji tiunai, dubuu ñiu pintura yutu ñarangue uun ian ndakuano che'e, kayo lamba escuela ndunbuu cha'a yee tutu me'en, yeni nrame nayarabo, ian na niño neranme nakayuu, ian yuu kayo'o letra ujun ndubu no tutu mian.